Kunstil um ütiskunnah väega tähtsä kotus. Ilma tooldaq ma ei kujodaq ette üttegi ütiskunda, ilma kunstildaq. Tuu iks um sääne nigu tundõ ja tarkusõ ja tasakaalu asi.